<hesitation> Nkyɛ mɛpɛ dɛ menya tum a ɔbɛma mayew osiandɛ mpɛn pii no mbea bi wɔ hɔ a ewɔ a <hesitation> Ihu dɛ inya atsenka bi dɛ biibi nnkɔ yie ntsi nka ebotum ayew. Wonnhu dɛ ɛwɔ hɔ, nkorɔfo robɔ wo ho pɔw a enya kwan etsie. Etse -ewɔ fie koraa a wɔbɔdwen dɛ innyi hɔ. Mususu dɛ nkyɛ mutum yew a ɔno ɔbɔboa asen dɛ mosoɛr a na murutu. Tu no koraa erutu no koraa mpo <hesitation> Biibi wɔ wimu koraa na annhwɛ ne yie koraa akɔpem ma ɔno so ee-ewu ntsi nka mɛfa dɛ motum ayew.